Au afadan au a ana bi laa so na au afadan ho ela ana hapus heni babin neme ndia ao pan a no harus napalani laa boema ana percya ndia ao pan boema ana ta gugup boema ana haris latihan ho ela ana ta bii sila.